Nidá <hesitation> ta ho o on. tauiniá chí ta ngu naxa va hó veeó, na keo ko inka xhían, kó iin a uu yó ta koin konre ho o on. ni dá itaxó tá nanacho kuió ta xa ni ichá ta dikan na taó tikuii xa tá ochenga natekuá chí konia na ko xhían na ko taó tikuii xa inki inki, a no oni no oni kii tá kó vikoá ta na konruiyó ná, danruvio xá da nruvió nrá, ta ho o on. taó tikuii xá danró ta kini vii kuanñá chí ho o on. xana ná hó ni nru xhían ta na danrokonioñá ta uni xhítan'ña.